Munywaani wange ogu nsobola kumugamba abyamege kara, obu araaba ari wokuzinduka saaha ikumi nibiri za nyenkya kara, abyamege kara nka saaha emu, saaha ibiri zekiro zimusange akozire ki, ari mukitabu abyamire, obwiire obu buragenda kukya bumusange ayine amaani agokwiimuka